Ny fomba fa- famindran'ny tante- fagnambaran'ny tantely gny namany hoe zany hoe ary ny plasy ahitantsika hany de miteny izy hoe mandehana am'plasy manao an'izao nareo fa zah efa tagny, ao maro hany laha ohatsy ka hitady hany satsia amin'igny hazo jaune jaune igny zany misy ranon-dranon-draha zay avadiky ny tantely ho mamy.